E sa, candu <hesitation> sa eccesa è maba, du nanta. <hesitation> Specialmenti chi esti <hesitation> mobadiu, comminciada a tenni daborisi unu, tei bisongiu de. De aggiudu. Tocca sempri a pregai a is attrusu e <hesitation> chi è autosufficienti è giai u attru di. Discorsu. Tirada innantisi e. <hesitation> Ma sa cosa è maba candu deppi pregai is attrusu.